Parce que dafa dund te lu dee amatut yëg-yëg comme que mu ngi dund nag boo ko gaañee yaa xam dangaa damm bànqaas bi, walla danga koo xas, walla dangaa dagg reen bi moom kay dana yëg mettit, mun wax ak munut a wax waaye dana yëg mettit parce que dafa <noise> dund <noise> waaw.